ارے میاں فوڈ الرجی کا بھی بہت بڑا سین ہے۔ اور سب سے کامن جو لوگوں کوں پریشان کرتے وہ یہ ہے: پی نٹس سب سے ٹاپ پہ رہتا، چھوٹی سی پی نٹ کچھ لوگوں کو ڈینجرس ری ایکشن دے دیتی۔ ٹری نٹس جیسے بادام، کاجو، پستہ یہ بھی الرجی ٹریگر کرتے۔ ملک، دودھ اور ڈیری پروڈکٹس سے بھی کائیں لوگوں کوں الرجی ہوتی۔ ایگز، انڈا بھی کامن الرجی کی لسٹ میں آتا۔ ویٹ اس سے بھی الرجی والے لوگوں کوں بریڈ، روٹی تک کھانے کے پرابلم دیتا۔ سویا بینز، سویا پروڈکٹس بھی الرجی ٹریگر کرتے۔ فش، مچھلی بھی الرجی بہت کامن ہے۔ شیل فش جیسے پراؤنز، کریب، لوبسٹر ان سے بھی لوگوں کوں ہیوی ری ایکشن دیتا۔ مطلب دیکھو، آٹھ سب سے کامن فوڈ الرجی سے۔ اب ان کی وجہ سے لوگوں کوں بہت سارے ری ایکشن ہو جاتے۔ اس لئے لوگ کیر فل نہیں رہتے یہ کھاتے وقت۔